Lo minndoꞌ win gëpná ganeꞌc̲h̲da zob kabl dzekna lëꞌ tele tsu xni ldoꞌ loxna ga lëꞌ lëꞌwu iketsëw ga dzekna minndoꞌ nan be xlaꞌn bokwaꞌn gwiy per neꞌg guꞌn gëpná lo minndoꞌ diꞌltse naku lad lëts zak guꞌnnstsiꞌn minndoꞌ internet y dila naku lad giedz bos ga xkiꞌn antena dzekna ga zak diꞌltse bukwaꞌn ted gwiy minndoꞌ.